Agar mujhe khud ko kisi bhi janwar main tabdil hone ki shakti di jave to main hiran banna pasand karunga. Brajbhasha main ise samjhte hue hiran bhnne ke bad ka anubhav hiran bankar mujhe prakrtik sonderya aur khule junglon mein vicharan karne ko ek adbhut anubhav hoga. Main hari bhari ghas aur phoolon se saji ghatiyon mein daudta rahunga aur sara sansar mere liye ek nayi najar se khul javego. Hawa mein tajgi hogi hogi aur har kadam per mujhe swatantrato ko ehsas hoga savendnaye aur teji hiran ke roop main apni tej daudne ki kshamta ko anubhav karunga. Uske lambe aur halke pair mujhe bina ruke teji se daudne ki takat denge. Main bahut satk hai ki charon or dekh sakunga.